ولاد عمي يعني ثلطعش ويحد تقريبا ولد وبنت - و ولاد خالي أربعة ، ثث ولاد وبنت - و ولاد خوالي ما اغشعم كثيغ لان بعاد عني بغيغ مدينة - بس ولاد عمامي اكو كم عم ، عمين ثاثي يعني تقريبا ستي ستيف من ولاد عمي علاقتي بيهم متواصلة